Hispaaniah om ka pall'o kuulsit kunstnikkõ ja kiränikkõ ja kõkkõ olnuq ja, ja säält om Salvador Dali ka peri. Ja sis Hispaania om kah kõva jalgpallimaa, sääl ka kõik muguq pesväq taad jalgpalli hirmsahe. Ja sis hispaania kiil om ka sääne, et tuud kõnõldas umbõ kibõhõhe ja umbõ pall'o.